Ka nating expensiv fiisok non fo <hesitation> kainy ainy iny stoa. Kerio iiny stoa. Nyo nating komainy ainy fiisok rou ya, tasol ka na nainy jias fiisok. Nyo nating komainy nat foing rou ya, ai nating onots non ka na nai jias ovei, mes nain nyo pinin foing ya. Mes nainy nyo kakaarou, nyo te fakats ee komainy fiisok rom kerio ainy tovei nyo nating fakats fiisok rou ya tana toto tsiau. ainy fiisok rou, nyo te naa, nyo nating koman naa rou taan, nyo te komainy foiny ya, tsikia kaa na, na nai jias fiisok. Prais tsunia kan a nai jias, mes nai nyo nating tabin mirou, nyo te atsun, kaa tovei nating kaa non fan, kerio iny fan, ge mes nainy kamirou fakats tan kabus, nyo te kabuts, nyo te mei na yan ratsiu nyo te atsun ya, nyo te ainy ya ai tsun.